Bu wusa jangandi bayani wu bu de buche a dwi twi gu kokuma ma du gwemei ma mwati gwei dikingi daidai. yi soma doman ko wono koawani badare teng adininisu rope twi somai a yuku yiro kin twigu. ma twiyo ma kasa. ko ma twiyo ma du guei mai baba wo yi nyindi si yi soma yiwiunog yi ningyi kama wun twigu koba ma kinga baba moh. Dorowa tunmi tigu inmuatinge kasigu a suma burwawa aa suma tolawa aa suma toh baba moh soma on kin koh me chiri iri ti amna kasa wei pwi due kin ong unweitono Baba machewei kin in wei tonoh dalilishine baba moh somno jein toh de irti kosai ma muati omna ninga wurai moh ma wata burtane. ka che mun kuru a miring chewi mai to hotonnoh ma puwei ma amna maning a gangu ma kino ma wata. Gangu mou kinon twi twe ya cha woi irtu koma twigu a twalange loni kiaye duh guei bri ma ya in anguwei suma roso suma burwa. <hesitation> tina kiya bi kinowa amman iya nemnem iyi pu yibruni pin yimatoni yi woronga yi jor walka yi watonga ma puwei maning da nibyo ma nanga pwalou mmwamwa yiwu nongo yi suma mun ner wuya ningi amman no pong nyindi. nyindi tey twi teye cha baba mon yin mana moh tunmi in tuyo ka lemini ma amna ka kwai toh ma ningga kanadi don duk tu babamo samna mninga twiti maningoi ka babamu samni kin <hesitation> inlebu a wo bayani ma wuni ma amma apu nyina <hesitation> to isoma ner wuya sombu gwela abongon kwimau dole maninga kanadi ma yan jor di babmo lei, kamo tummo twigu wei. Kulu kingi baba kin nam intiwa komin poor kin um bo aminya ne ma sinsei ma yama ka pun puya don moh wata baba kim nam tummi somma a puna rache kin umm ma ninga kanadi don ma sinseu don ahankali yo nyangyei bawai samno kin kumi ammna sai mawuni ma amma apu dangu pma twiwo pwi ka maningai wurangmai mawata wai kama lanwei ma kinga babamo don baba kin nam inanangi in wata kuma yamba nyingo sa toh sa wi twi ti dinai no lei kamanu wahala ma twiyo ma kasa twigu kwi kuma kundi kasgu don kuni koya pna ne ko pene duk jor dima dimnou a wahala toh ma wuni moh twyo ma du guei buri ka madu aguwa mre ma du anguwa mir ma amna anguwa wukinge cima cima ka mowo ningu biyayya yi kwimama tu ma kasgu twi ma kungoi madewei bama nyiwoi pna, ka congoyou ma dupna a miringi kasangu jendi, ya kin jenine ka amna kingai kama demo pna ba ningo po kin kai babuya yorti maninganga to ko yir ti ma twiyo maninga toh. A miringi a riganga, char min gapir mai duk tu maningoi ma ningoi gangu ma kino ma twi wei ma kasanga don a we don ba ma pero ma nya to mwa mwa yon ner wiy yining twigu ma kasa ma de leu yoh wi twi yi soma yo wuya to twi yiningi rop yey.